Tube brosse moom luy njëriñam moom pour setal bëñ, pour génne tilim yu mun ti nekk si bëñ yëpp, jàngoro yu mun ti nekk si bëñ yëpp loolu mooy njëriñu tube brosse, am xet bu neex pour soo munee nit mën a noyyi. Génne bë- bëñ yi comme jàngoro yi nekk si bëñ yi comme du tax bë- sa bëñ di gën a metti every time loolu yëpp njëriñu tube brosse la.